Karazagna dinôzoro: dinôzoro zany zô tsy de mahe loatra zeh fô mi-ny tegna eko zô misy ny tiranôzoro, misy ny dinôzoro, misy ny apazôro-apatazôro avy akeo, misy dinôzoro madaga-majungariensis ze tsy eko tôlagna dinôzoro mbôla hita amineh eto Madagasikara teto agnatiny musée amineh aty.